Andaa olugwo suji akana ama ishige to olugo suji shɛ ma ishesɛ na aka bo ogogo ata ga a shavogwa, iyine kaa amanda ana tashe me zhingi ticije muamua mu one sotumo add ata shita na agwatana ata rita ndumna ina ma agwalana nazhiatu huwi ta nda lupwe, tanda lupwe ta nda lupwe tanda lupwe ta nda tu tabwa noto agwatana use tumbiyo no, iya nwe shɛ nge huwi ga nata ma dula menigha dure manigo huwi amatana taa ma, nge swetama nge huwi na zhima ya huwana mohulo nd nda na ama zha gondu ngo huri gond ugonda na amanda kaa shɛshɛ ugondu ama giga rubo ko nda nge bani mazha zhagaga efo gembi fogono fo atena. Nazhe hea ma me gure ma ɪm angaga iyi me she ma manda ma nḏa na da gondu asha wena teni, akana eme gure nda gonlu mu zasa aka ti shije ama yaje yajɛ akana osto aka na oto mu da gondu she ogogo ecenjɛ ni mi bi talace akana amanonga sita todita agbatu kunenga ogogo ecihi toja atua gbadu su ina ile me ishejɛ no ogo ecenjɛ ko kaa ogogo otunda tu uwama me gure uwaye nu hwe uzama usa yitu sukane te yashe we nivane mazha ame guleni tira eb geneji butu bi shepi, asha bu vije goje ama uwene ti yahse uwema ni vuine ama zhe tahan nu ina ke wa ma moto huse asha ogogo egcishi ga urumenje, na zhi ma dula meni maye yimeye aka ko ma hulo ya tono asha ogogo umpua garumenjɛ.